Ñy tena ilà ñy helisy moa: -Aminy ñy fañamboara herinaratsy bakaminy ñy tsioky, mañamora koa i ñy famokara herinaratsy malio, ro maharitsy ho any ñ'olo iaby, zay ñ'antony ilà.